To ma panai mbwa fǝ kli kimbǝ gargajiya konwdzulǝ ka mbǝragha nǝza gyara na wato sai nǝ mbwa ghuli ghughuli ma kumanǝ kli gha nǝ mbwa tlǝ tlǝghǝntǝghi tlah tlah tlah tlah tlahi to mbwa dlǝran nza ndza ɓǝɓǝfu kambǝra gha nǝza ghulǝ ƙari ma mǝlla mbwi nǝ mbw kha kha rǝ gǝra nǝ mbw kha kha rǝ gǝra nǝ mbw kha kha rǝ gǝra nǝ mbwa kukulǝ ghunǝ ri kul kul kul kul kul kulǝ ka mbǝragha wana shiri zhuwu na ka ngi ghun ɓau to ma ku kullǝ manda sara gha rǝ klara na to kǝy dzǝgha mwa zhuwu rǝ har nǝ ghǝza ya ntuglaru to nigha rǝ fǝ rǝ vǝzhi ma fai gha rǝ vǝzhi wa ghuglivi to ko nǝgha ɓǝɓǝlǝntǝghi nǝgha nǝza ghuglivǝ ndǝri mi kǝi ghuglivǝ ɓa ndǝru na wani mbani kǝlǝ dzimbǝ chighai mbwa ta wsu mbwi ko mbi kwa ghǝna ghurgi ntau na tlau khi ma daidai lokachiyai mbwa ta wsu rǝ na ka fanǝ nai ˈyina ɗa glau glau glau glau glau glau glau kambǝragha ma ˈyina dinga fanǝ na zhuwu ma ka kumanǝ nkwalǝ ɓa nja dzai tsavu khi nǝ mbwa fǝ kli mbǝ gargajiya sai lokacha ta zi nǝmbwa je tla nǝmbwa ta ma lokacha mǝllǝn vi mi wambwa ngi nǝ mbwa ta kli nǝmbwa je tla nǝmbwa ta nǝ mba ma jika